Aa Zaridaina io an dia raha mila karekarena Tsara si, dia fomba fikarakarana anio an tsy raha hoe isa isa indreka isambolana anô vao agnano ananjy fa io isandro tsara arahina maso, isandro zany anô tsarany an dia magnadio, mikarakara folera agnatina lakoro o mangalangala anzegny ahitra agnaty zegny malotoloto regny i. Zany zany tokony atô isandro fa tsy andrasana ela be.